تظاهر بأنك مُعلم، وقد فقد طلابك انتباههم. كيف تحافظ على انتباههم؟ لو الطلاب فقدوا انتباههم، حغير أسلوب الشرح وأقول لهم قصة مثيرة أو أطرح عليهم أسئلة مفاجئة تخلّيهم يفكروا كمان ممكن أغير النشاط أو أعمل لعبة صغيرة علشان أرجع أجذبهم وفي النهاية، أحاول دايمًا أكون قريب منهم وأتفاعل معاهم